Fuur, wulnan huunde haa wula, defa ɗum haa ɓennda. Ko jeeynge waɗate hen. Ni woni nguddita, naatna nder to mburu ma malla gato ma, ngudda. Nguleeki ki wulna ɗum haa defo haa ɓennda.